बेहतर दवाई अर स्वास्त्य सुविधौ कारंड लोग जु छिन लम्बू जीवन जीणा अर जेसे हम समाज मा बूडू जु संख्या ची उ बढ़नी ची येसे समाजिक सुरक्षा, स्वास्त्य देख भाल अर आर्थिक संसाधनों पर हमा दबाव पंडु ची।